Jari injo bahinea sebelum di buntingi i pabbunga sai injo haruski talusuri sipa'na tere padi kua sipa'na lampa ri totoanna, antere sipa'na lampa ri urang-urangna antere sipa'na a lampa maeng ri bijangna na intu mae ri bahinea tere pa kua sipa'na kunjo ri pamantanganna na punna di issemi pa' sipanna bahinea kulle maki nilai i kodi atau ballo injo mange bahineyya makaruayya injo kulle na kagaukang apa-apa pagaukang ri balla a yang penting <hesitation> yang maka se're ya injo tarutama maccai pallu, kah injo pappalua injomi paling penting punna angjari maki pasangang appatassaki balla tonting todo injo nangso bangsana appatasa balla kah nasaba injo balla a harus ditangkasi, ele-ele ditangkasi pokokna jammang na di tangkasina di sa'ring ele-ele taliaji sangka balla a ari patangkasi. Injo ri dallekangna balla a di sa'rinna balla a punna rie jammang puna rie garoho punna rie ruku attimboi macca na sa'rring macca na hu'bu ruku a macca na tangkasi punna rie naitte nu jammang ri punna rie na itte nu jammanga intu mae ri rampi' na balla a injomi pantingna punna bojaki bahine manna ballo sipa'na manna ballo pa'gokangna punna tala macca na tangkasi punna tala macca na urusi balla a punna tala maccai pallu pada ji nu anrea pokunjo to pole manna i macca pallu, manna macca na nangkasi manna macca intu mange pole ngurusi balla punna kodi' sipa' na padaji nu nganrea injomi pantingna akulleki ngisse injo teppa kua pasanganta na ni buntingia